ما مخکی هم وویل چی زه په کورکی دحیواناتو له ساتلو سره خاصه علاقه نلرم نو له دی دوو حیواناتو چی مار او سوی دی زه فکر نکوم که یو یی هم زما دخوښی یی خو دا چی یو به پکی انتخابوم شادی سوی انتخاب کم مار یو خطرناکه حیوان دی په کورکی یی ساتل زه مناسب نه بولم او فکر نکوم چی څوک دی یی په کورکی ساتی ولی سوی، مالیدلی ځینی خلګ یی ساتی نو دا چی څونه به اسانه یی یاسخت یی، خو زه به فکر کوم چی سوی به نسبتن ساتل به یی اسانه یی نو زه به هم ددی دوو په مابین کی شاید چی سوی انتخاب کمه اودلیل یی دادی چی دمار په نسبت سوی ښه حیوان دی او په کورکی یی ساتل شاید چی ډیری ستونځ من نه یی ولی بیاهم لکه مخکی می چی وویل ماتراوسه حیوانان په کورکی ندی ساتلی او نه پوییږم چی دابه اسانه یی او که سخت